په داسې یوه حالت کې به زه د خپل ښار د اوبو جوړلو یوه شرکت ته زنک وکړم او داسې به ورته ووایم: سلام علیکم! دا د اپارتمانونو د اوبو جوړولو شرکت ده؟ زه ارزو یم او ما د برمتون له ښاره زنګ کړی. زه له تېرو دوو ورځو راهیسې اوبه نه لرم او زه له ډېرو ستونزو سره مل یم، که امکان لري دا ستونزه زر حل کړې، ځکه نوره هېڅ د زغملو وړ نه ده، بې اوبو هېڅ ګوزاره نه کېږي، هیله ده زر تر زره اقدام وکړئ. مننه!